A duvrìu tüti andé a vuté, pürtrop dë sti temp a van sempre menu, suma gia andait, calà cume vutant a menu del sincuanta persent e se vutuma pa a völ di che cuaidün a deciderà a nost post perché l'uma pa numinà gnün raprezentant d'le coze che vuluma ch'a s'fazu